Wo keta belee tahawoo ti, a keta balee sikoo ti, i be a fitaroo kela a la le niŋ i maŋ lafi puuseeroo ye i bataandi, i be jio le wiisi la jee domondiŋ i ye a fita a ye seneyaa.